ʻO ke kumu ʻo ia first aide kit, kokua keia me na mea likeʻole i na aia ʻoe kahi ʻeha a hele ʻoe i ka first aide aia ana ka wahi ʻeha i loko aiʻ ole ka mea hamo na mikilima i na ʻaʻole ʻoe mamake e hoʻopaʻa ka welu ʻeha me ka laʻau pulupulu.